ممكن أقوله: أخبارك إيه يا صديقي عامل إيه يارب تكون بخير. والله وأنا قاعدة دلوقتي كنت أما أفكر وأقول ليه منتغداش مع بعض، إيه رأيك نتقابل يوم الخميس الجاي ومنها نقعد ومنها ناكل وكدا وحتي نتقابل في الكافيه اللي إنت أما تحبه. شوف كدا وقولي مستنية ردك.